Aga nassabari alemu nulle magalaq majjama <noise> ero orowane we minungngi ero weddingnge ninung ero makanjaq e ninung nappa ero anrena anre-anre we ma- makanjaq e nanre nappa nulle <hesitation> nulle malengngi di kalo- sijinna <noise> nappa wasseleq- wasseleq galung areggi dareq maega ye makkunreie nita sijinna malomo nulle melli agaga yero nelori e nulle monroi jamangna <hesitation> nulle monroi jama-jamangnge ero makanjaq e napigauq i ampe kedo makanjaq e ero- yare- <hesitation> maderri nafigauq mappammula eleq aga maderri nafegauq ko eleq i yero nafoji ero manenna pagalaq manengngi majjama <hesitation> burane we sibawa makkunreie.